Ave, pos la música crássica es elegancia i categoría. La música crássica pos comu qu'a tola genti mos sonan los sus componeoris: Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi,... Ellus i ellus án aviau obras maestras qu'acontinan a sel almirás i entrepetás ogañu. Paquí es cosa d'ogañu, ai bien pocu que tenemus orquestas i uditorius conque tapocu no amus sentíu muchu la música crássica peru la verdá es que... que deque la sientis te hazi de pensal ena coltura i la estoria, i te hazi sentil pressona culta i que aprecia la belleza del mundu.